Namo ke evi ati iri korona amo ke siro ae na ke amo tapa heroro eto tapa heroro angato ati siri keona awo atona nau ke iri kari amo ifo wujeto usasa hiuja amomo degato jigamo uwore pambuto ureveto fiemi besi umbuja awo - awo ke atona awo e atona nango ifo tapa - tapa ifo <noise> wijo uja amo evito eruro ramo nawota orembari ke eni merai ifo awo jigama ati uje eora eto keremo afija tai eto puvuto or mata eto puvuto eau keto miza amita kea awatona ifo tapa - tapa awo maha mi aja wo ifo awo tepo siu sau jigama amna aera ifo tapa - tapa awo ifo awo puri jigama ara uwe ke awo aja auketo Awo ifo tapa - tapa iuja amo nango evito rurora amo nango purei pambora <noise> pure awo norea awo pure joi miora undami eora iji eora kaumbati undu keora kaumbati umabae eora siri <noise> keora pure angatari awo uwe miore puvuto iji awo umbuja euwe puvuto awo mume ami besi umbuja amo mume amo nangota ando awo toari jumukari iji euja ae ando wotore jumu keuja ifo eni usasa euja amo nango evito iruramo pure eni mira pure ma eu ora tapa wo evito erurama hako inderi bari pure ai hamagato - hamagato jua jua awo angauwe inderi bari pure awo uwe awo puvu ora puvuto fie besi bujamo ando tore jumu keuja anga uwe awo nango puwo afije tai eto puvuto mata ai eto nango eha uwe mera ai eto awo afija mi ke dua aja mahami karaja awo hengi karana awo nau meni aja ifo tapa - tapa evi awo purei hijo aja Iji eni awo nikoroa kito awo nimo awo peji amboro tarowan ifo tapa - tapa awo puri uro nonondawo sari kimu uwe mire tuja kito awo nimo awo embo eto pamone eto mireri be be afija ta eto puvuto nau awo nimeni umbatora aja besi tora aja awo umbato ifo tapa - tapa awo maha mengi tara na iu keto nango ifo awo sino sau jigama ari kuza eora evite eveto - evite ereto pure indiri purei afije ta iji te amo ke ente - ente mirai wasiri eni mirai evite ereto amo urari kouari awo mizau zau umbo tapa awo mata hombu uwewera tapa apuvuto ifo nangota temo evite ereto amo inderi pure nau meni aza pure evi atoa kito awo nimo awo no inderi bari awo mane taraka tuza ro aja ma angato awo arina urou indi fue no pure ta amo sari kemu uro awo indio fue numo embo ta miro eto mo pamone eto miro taro ke awo aja awo umbatora ifo tapa - tapa amo nango evite ereto amo ke eni mirai puri eni ke mirai awo umbai evite ereto amo urari kouari ai miora awo putu fora Awo umbato ifoi amu kote <noise> amo iji te amo awo jigamara wan kouari eora puvuto fi te amo ando tore joumu ke uja oh eni amo iji ami kote amo <hesitation> umbari parari ai ijika pure ura angat nongo fei tamo pambuto ombo ere mo umo ere awo ufe pari uwere awo ifo wuje uja umbuto puwuto amo tungo ta ujise awo jingama eora evito ereto mo hako inderi purei anga uwe puvuto fora puvuto - puvuto ifo ehami awo mata ite eto veta auta nau eiza iji ami awo pure ente kante koroka pure re mireri ifoi amta purere ami puvuto awo iji oi awo pure ente kante amo ah ora evira ate iji mahate afijata eto puto mahata ise awo pure nen mirai evite ereto awo inderi pure ai uwe ba re pije re angere eau kove aura uwe awo umbuto indi fue enjo jogo iga pondo kando awun awun awue awo puera eto mana aja umun mumue evito ereto awo pureo mahangatu miro aja iji eni tepo siwo jingama ate jo aja amo gawa kito mo eto suma aja Numo iji amo kote au pure kaikero aja pure iji enito aja kito mahawo ingi fue umbuto aragae garawo ajiketo siriketo ififi ato amo nimo awo iji ma angato bobo mireta no inderi amo tufo atuja niumo bobo imiretora aja ambo evito ereto ma angato inderi purei miro awo sari kimu uro awo indio fue embo eto pamone eto enjo hoi nane kameni wito furoro amiga indi fue osa - osa hananau angatu mizo auza <noise> angato nombo fi te amangato amo andu jumo kari fi ra rate iji amu kote amo nango enifo amo fi amo jigama eora amo nangota ombari parari eto awo iji awo jigama ma uwore awo puvuto ifo wujo uja <noise> nangota tungota ujese awo eora evito ereto iji eni amo nango purari kouari ukeora nango digadue maha me aja iji eni awo tefo sio ereto isa tefo uwe awo jingama ate jo aja ifo tapa - tapa buji uja amore poregai ifu wuji uja angato kijo aja awo umbotore ango ifo wan wu ifo ea wuju uja emai awo nango evito ereto orembari nangota isiro nangota miza awo nango purega ifo wuju uja nangota awo Kouwe eto wasiri awo uwe mire rau uwe awo ke awa aja eto evito ereto iji awo orereto purei jigama arauja ijia awo tefo tafo ereto ue awo isa siwo isa be mane amai erete rurora uwe aera isa be iji amo purei jigama atora pambuto fie mi besi umbuja mo nango ango nango ta mi ioro awo jumu kau evito ereto ifo eni amo pure eni ke eni awo uwe rurora ukera awo jogaja awo bo ufoi ami kote awo embo ando ifi teta tie pure ami puvuto awo err afije ta eto puvuto mata iji awo tufia arako uja evite ereto kan do jagaja awo pure ente kante iji te koara ue ere mo oh pure ente kante era err ami nangota iji jinemi awo fo jiuja ai nango amo iji eni amo jigama korereto ora iji eni awo atumba ora ate ifo evi eto iji evi puvuto embo ando enite embo parara embo ta Arimbari am puvuto degi nangota mei besim bisa amo woi afije ta mata wasiri eni awo ora iji eni te awo eija ora awo bo ifoi am kote nango ta everi mireri eha awo nango kora enifo aira nango geriga poika aro puto afije jape mi maha mi degatu wuwuija ai puvuto err embo eni pamone eni amo puvuto ai ukiora eto enifo amo hui mera reta aurara begata orembari ma ai puvuto kasa ai wasiri ma ai wasirie ai enanamo enana ehai enifo amo uhube mera ambo ifoi amta te am ore afije ta arimbari wasiri be amo ora enifo ande torora rate afija mi ikara nangato no maha mi ainga kito awo embo eni mi ke re eija awora awora kijo eija ke awo ingito awo umbuto awo ejo nou mireri aija no wasiri aija awo umbuto onow vijeri mi ingi korora ke ai ambo ambo ra eni maha mi maha tunga ambu kito ke ambu kito oh wasiri ah kito amo tiri emo kora hirira awombo embei mitaia afije ti or mata hi or enjo eni ta hi Wasiri awo kouwe awo umbuto awo aro awo nangota mireri aja uwe ke awana au umbato endai nau ke onare nango ifu usasa hiuja amta joi amo isi ama degato jigama ore eto puvuto err ure wuwuja mue mi besi fuja amomo amo degato jigamo eora awo puvuto muem besi fuja awo nangota ando tourore awo jumu kuruja evito usasa juguja amai nango evite ereto awo urari kouari andage fondage awo ora asari kemu uja tapa ami afije na do aja tapa awo puvuto mahata ajamo nango pondo kando ato ore inda umba jawo awunore awo ati ora amo inderi bari ami umbuto awo enjo heiga in indera hande mina ara ora tunga bari osa osa anga uwe awo nango eha mihe puvuto fora evira nango wasiri evi mane to atora ete mo dege enite wasiri ra emo nangota afije ta puvuto mahata eto nango eto nangota vehe undi afifije pambatuja amo wasiri evi pambatuja rate ifoi am kote arimbari wasiri deige emita awo emei puvuto fuza awo nango meheto kogote te uja keto kouwe awo arita kege ai kuwe awo nango mire tora Nango mi atunga ora kito afije ta eto puvuto mahata wasiri tunga bari osa osa evi mira atuza eto mira uja iji ehami kotere embo pamone awo meni awo ahata mahata ke ingiza ami wasiri meha ito mera evira eto wasiri jouga mera evira mo ke emo evi nane ati pereta aira ke mo afije tai eto puvuto mahata eto puvuto nango uto fuzo ke awo wasiri jogora ambo emo eni mane emo mireri ra eto emi awo nango gumo uro enda mai mire tora awo amta ke ra ambo osa - osa hanana uwe wasiri jogue indi fue koue osa uwe evite ereto mahangato awo inderi purei oh pure jawote - jawote amai uwe mie iji ewi sosau mane jigama atora iji ewi eroro ta purei jigama atora isa tefo tafo awo mira angato nongo tiri eto iji evi afije ta eto puto mahata eija awo iji evi ororota isimba ore pambiza eto wasiri akari arimbari akari amu uena iji evi kore pambiza rate ifoi ehami kote wasiri ari ente kante deige eni ta ami puvuto deige emai besi fue Awo nangota orembari te wasiri te awo umbuto afere kuruja amo ombo iji puto arimbari wasiri em puvuto besi furo kito awo nangota orembari siro awo eora awo owereketo afije ta eto mahata ke ae pambatuza angatuza kito awo ifu tievi awo afiri kue pambuza rate nango ta wasiri te nango ta tunga te nangota arimbari te awo mahangato mire tuza nonda wasiri emore ke emore enda vei isi kure awo ke emore herira awo afije tai eto puvuto mahata ipuvuto nangota hi eto nangota undi meni tai wasiri ke amore avo pambuza awo umbatore iji veiza iji veija amai wasiri afije tevi puvuto - puvuto mahata eiza eto puvuto am nangota iji te ami wasiri ente kante iji ami kote afije tai mahata mirai awo ehai puvuto awo deige vi besi fuja ami tepere uja awo umbatore nane eha mena eto na undi meni eto nau afifije eto pambatora amita joi efo ehavi purari ifo angati jovure fuza afije ta ke afije ta arimbari awo tufie fuja Awo umbutore ifo ehami kote awo nango - nango na awo iji keto kuwe awo amai miretora amai aire atora ke enai ke eni awo hako irikorona afija eto puto mata ifuto nau ena ai pure au uere pama iji eni te amo afije ta ta umoro ifo tapa angatu uja amai emo numo evito ereto awo tofota orembari puto futo awo enjo heigae eto minega atu uwe amo ifoi e hai haje veto endai ikaje ija ewu amo ara tirito arumbe uja arumbeto ke atuwe awo afije tapa ta err atire amo meija ai err nangota ofi fi ta sa awo tandito tandie oh oh amai hajiri awo joguja kikiwa awo hajige awo jogo aingi korora amo ah data kure ami ifo ke atu uza angato eto awo enana ajeri amo mai ingeri kito awo <noise> afije tafo amo mirai Dape erarata ma totu fuvuto embo awunde veri amta dape awo ifo umoro awo ara gum bero arurumbera aia mo embo awo siro eto jami tofo ta orembari awunere awo togota enjo hoiga awo ihi tiri uja amta joi ke hi amo eni manera ra enana awo puro oi puvera awo ai pura ami degate - degate era awo da amita embo veri ami kouwa meme awo oh puwe memako awo ewoi awo puvuto ifo tapa mi arurumbeto awo miore awo embo mi ke irikuruja nau nane kameneja ungo tomone awo ura kovai awo nungo puvuto awo maute evekito namu nau uwe puetekena ungota basari ange nonda awune ken awo enono kito awo keatene nungo awo ifoi orukewa awumbo ifoi ami kote awo nane nungota vere mena ifaemo ungote ke eto awo pondo atora rora erera amo ena enjo hoi nane kamene horukera arumbera tandiu usie awo enata siro vieri ami ifo kefeija ingera Enrata beta bake eto awo ena betape jo osa era awora nango mine ke doia awo nango jo osara eto nango atoraro angaera amo era kiau ore pambute mera uja amita tutumo ai amo tofota ajemi jape mi awo ange be honje ange awo tawa eija enanata ifoi deri angato eto amo tawe jawo eh isiei tetembuko dehiei sewai inderi indito awo inderi miroi amta awo ijawo ke namore evi atetene awo ungore orukewa awo umbotore ke jogo na evira indito nungo awora ewa awo umbote ungote ke ena puri awun awun emija awo ufuro puvuto awo iji ai wuwuro awo ungote err pondo kando atora bau aru ure tuja oh tapa tora ange befre awun awun awun baru urow pije angato umbaru urow awo pondo atora angate eto enanata sari kemu amo pondo ijigama eora iji ami kote awo ke ente kante wasiri ente kante ai nangota inderibari awo jigamo ora rate afije ite mahata ite enata sari kemu awo pondo jigama eora Te funimi rai pure eni mirai awo ombo pure nata amo pondo awo eora uwe osa - osa uwe indi fue hanana uwe awo angato uwe enanata pekawo mahangato enanaga evite era uja awo puvuto wasiri amo mahata ai heto puvuto eha nango tapa - tapa amo hito mera evira rate ifoi ami kote nangota inderi bari emo ifoi amta keri ke pure ente kante degi enita am puvuto fuza ai uketo nangota ai inderi bari emo deige ente ente ai jigama ora enjo hoiga hito die fue mina ara ua eha mera evira angat nongo ki ente horukai ente amai nangota urari kowari inderi bari amo ai jigama uwe fuwuto fora eha mera evira awombo afije ta wasiri afije ta ke afije ta urari kouari amo iji amu kote enifo tapa - tapa mihito mera eni awo ata mata afije ta ke ingai ami kupi pegogo ora ami amo nonda ve afije ta enifo amo eha nangota miza enifo mirai amita be emo nangota iji evi pure ke ente kante ami puvuto fuza amai uwe awo urari kouari iji eni awo toure fora Aveto ifoi ehai emii kote <noise> amo nangota iji evi degato jigamo ore puvuto fiem besi umbuza amo afije ta ke imiza mata ke imiza puvuto eha nangota ai miza iji evei sio sau nane jigama atora iji emo orereto iji emo pure be ai jigama uroro tapa ami awo owereketo nangota mireri awo kogombatuza afija iji eto puvuto eha ando eni tapa ifo keri am puvuto besi fuza awo ifiti evi sio sau jigama ara uwe aira iji iveto kogoto pure bei awo jigama ururoro hako pure bei awo jigama ururoro hako pure emi overeketo awo nangota mireri awo kogombaza uwe awo ke emore puto fuza eto wasiri emore erora awo umbato afije na keri ureija koueija toda sari kemu awo pondo ipere jigama eiza rate ifoi ehami kote amo ke ente horuka en jawo te jawo te hamai nango jigam ora nangota amburiri iji mume ai jigama erora oh oruka jawote jawote pepeni ai nangota uari kouari amam buto pambuto ai jigama eora uwe hande pande uwe afije nan doe keara awo pasimbeto juruketo tapa ipuvuto indie fue hande ija wua wue eha nango mera evira Awo ombo afije ta wasiri afije ta ke afije ta aire degate eija awo ma angato nangota mai evite ereto mire tuza mo afije na iji vi jigama eija iji tepo tapo jigama ai iji evu jigamu ere pambaza iji emi te amo tofo ta hande anga uwe amo pambiza orembeja au iji ve pure pere jegama ai nambo iji eni evi awo nau umbari parari ai jigama atona eiza ami pambiza mo ari enet - enet uwe ombari umo tambarire ombu tambari amangato uwe umbo ija pare eija eto puvuto iji amo err tofo ta do umbija parijamo puvuto enjo hoiga ojeto kareto amo hande pando eto indija anga uwai ijevi jigamo oi puvija awo ombo ifoi amu kote nango eha mera eto nangota meni undi afifije mire tora amo wasirire evi afija re dou vije tapa evi awo uroro kouve wasirire evi jigora hako enata mireri hako enata ve puto fuza me hako pambatuza mito koato pambatuza awo ombo usasa evi nango degato jigam ora Iji evi nango tufo tafo mane jigamo atora ereto uwe sio pouwo ora angato manatora afije ta mata ke in karara angat nongo ifo evi <noise> ifo vi orereto pure be jigama atora tapa ami awo eto afije ta imija fuvuto mahata eto awuna na aja pere evi angato uwe meta kito noa aje awo puri pambatuza sikere ha hawatuza amta joi awo err numo pure embo uau umbo umo pamone amo pure pamone uau umbure mo aje me pambuto awo iji eni awo sikere au ure amai pambuto err vari iki mana atuza mo sari kimito amo aja mi pambuto puro ai horuruja amo ma osata - osata umba tuza noa ajeta eri awo akopa - akopa atuza eri awo eri sawo mane ba arimbari eri hajope aman awo eri awo kogombatuza povuto fuza amata joi awo endo hoi arumbeto mihe awo tiremi hito kora awo oh embawota atim pambiza awo tofota purei eraja awo sikere umbuto tofota oro no buto awo arimbeto wuto fujaro angata tora embo mata ke eija numo awo pura ah ata kito enjo nita err no jau ta eri awo uruketo vau awo mane umbataro eija amo afije ta row be ra Awo ombo ifoi ehamu kote nango awo evite ereto embo eto pamone to siro awo orembari awo mahangato jigoro mire uja evite ereto nangota orembari betata awo ifo tapa - tapa awo nango pure imere tora awo ingi karara tapa oi ha uwe mera ewira na ke ena ami tutumo eni awo atona amo iji evi degato jigama eora awo atona amo ke ena angato nongo iji kerita mo ke eni mirai afije ta ke eh afije ta wasiri awo miaija ai awo jigamo wu puviora puvuto ifoi amata iji te emai mo ah embo ando eni teta ke eto wasiri arimbari am puvuto eim besi fada mata iji ami ai uketo awo iji eni amo err iji ata ke amai horuka amai ipoi kerimbora amita ke emo oh ke ente enite amai awo nango iji evi nangota evi ai jigamai eora awo eto iji evi err ke enite wasiri enite am puvuto beti fuja amta joi awo nango embo eni pamone eni amo ivu ivu eto awo wasiri amai uwe wuto fora Uwe aro puvuto ai evi nangota mireri aja everi mireri aja uwe awo wutufora eto iji kirito awo ke awo err wasiri awo amo moto komanera herizo awo umbuto err afije ta hom mata homre wasiri arimbari erijo aiu purera puvuto ifoi ehami kote nangota ah mata da meni undita ta iji ah nango miera eiawo pure ke eni te kanita am puvuto awo pure awo viviuza amta joi awo nango iji evi iji enite awo afije ta wasiri ai eora iji enite mo ifoi ateri eha ando iteta ke arimbari vuvuto besi fuja amai ai jigamowa anga uwe awo nango puvuto fora amta joi awo embeni awo ivu uja ami awora embo awo iwo ai amo nangota mireri heta amo maha be ai mera ai me puto fora ate afije ta puvuto ifoi ehami ifoi eha keri ami era simbu rou kito awo nango awo ombara nango ombara ifoi amo degatore err aimbara nango ai ai re atora nango mi aire ah atora kito ifoi eha emita wasiri arimbari emi vivie awo nango umbuti fio awo be ve to kogo kaga atora nangota mireri nangota awun awun embeteta awo umbuto watuza. Awo umbato ifo ehami kote wasiri arimbari enem puvuto besi fuja kito amo nango afije ta mata wasiri ereta do amo koramo jigetora tapa mi ifoi ehami kote ambi eni ta <noise> wasiri awo puvuto ai endami besi fuja kito awo umbara jigetora angati hetoau infom ta awo aitora tapa mi awo nangota mireri awo umbuto vietuza nango mireri hubei mera kito amo wasiri ehami ke hami nango jigovita vietora ievi vietora awo umbuto ifoi ehami kote ke iji isafa iuja eto pambuto mumu em besi umbuja amita ke namo do ati siza ena amo umbuto puvuto emai.